<hesitation> Uk'in ink'ab'a' inten uchitun ink'atij umentikoo' yaab' b'a'ax, kumentikoo' <hesitation> janalil inpaalaloo' kumentikoo' ka' yanäjij inpaaliloo' la'ayti'oo' ku- kunaaltikoo' utak'in la'ayti'oo' kumentikoo' ten ink'in k'ab'a' jach jach ma'lo' kumentikoo' kut'änikoo' mak tulakal inch'ib'aloo' tulakal uch'ib'aloo' in- in- inwätan kumentikoo' yaab' b'a'ax ka' kimij juntuul in- inpaal ma' jeb'ix uchij, b'aje'laj ma' ink'atij mixb'a'al umentikoo' ten mixb'a'al men kinwa'lik ti'ijoo', junp'eel jaab' kub'el ten junp'eel jaab' ma' inkuxtalil tan unatz'il in- inkimil, tan unatz'il a- a kimen a' kimenal ti- ti- ti ten, mentäkej b'aje'laj ma' ink'atij umentikoo' mixb'a'al ten, ma' jeb'ix uchij.